Zumaləre abəbən tomsətə a kə kən kuma baŋkə gawni gawtəl allə nettətə daŋ a bəybəbərə a bəbən gawni odətə en gəwlə pa a gawgan yaw a təkə tən yaw ani washe e mabu gənu dabə a mabu gənu enn wunə ar nettə bəybərə gawai i ɓarə ɓan goy bage ani pat da netta gəwtəl alləre tomsə nəkə tidi akən pəy a wawəwan reni udi gawni riwre a naynə dəwdəl a dəwdə dəwdəl a za a korkə kon wa ani pat tomsə zumale ari aren wawəgə daga tidi are ba kə ba zum ɓam wankan a da udi apə bəkə tomsə a lu lemsəre gawni e mabu yaru a re wawəgə kani bəy nur a gəmə a kamə gbəkə mabu kaw ire gəwkə law kpəle e kamsi gbəkə mabu kina nəkə zum kən ɓanə kan i wawəwan luni i namgə nal i dələ ko enə kə a kamə bəy nur a ga bu wa yari kə da gbəkə lemsəre ka disə biu la bako a li nəgə likə sə a kisənəgə dikə.